Raha resaka hoe fisakafoagnana amina hôtely ndraiky zagny mahalagna za mandeha amin'ny hôtely zagny. Mety hoe indraiky na indroa isam-bolana raha ho hisy. Fa ataoko hoe indraiky zagny, indraiky isam-bolana. Dia karazagna sakafo lasopy, misao, regny zagny tegna sakafo tiako hohaniko mandeha amina hôtely.